La'koon kotaq winaq taqee' nkiye' re' atz'aam chiriij la tiwik taqee' la kar taqee' nki kikitinsaa pan atz'aam y je'laa' kich'il'aa re'e pan yajaal paat reh man kik'ux la ch'oh taqee' la miis taqee' ja'ar ro'na re'e k'eh nye'ra chipaam laa la la refrigerador <hesitation> la winaq taqee' nkiloq' laa la la ch'ich' are' reh nkoqsaa k'uxb'al rajaam wula luus eléctrica awuu' y k'eh qa'sa taqee' la'koon kotaq winaq nkiye' pan atz'aam y rikowaj ar k'eh laa la la tiwik taqee' reh man ch'aamra man wulqa